في يوم من الأيام كان في قطة فضولية جدا جدا وتحب تلعب باي حاجة عاملة زي السلسلة أو عاملة زي السلسلة. وفي يوم من الأيام لقيت قلادة سحرية قعدت تلعب بالقلادة داي، ولبستها واتحولت الى اميرة، وكل الناس افتكروها ااميرة التلج. واول ما يلموها تفضل تقولهم باصواط القطة وتكلمهم باصوط الحيوانات فالناس بتخاف منها وتجري. فلحد ما جه ساحر وقالهم ان القطة دي لابسة القلادة السحرية بتاعته. فخلعها القلادة بتاعته ورجعت القطة زي ما كانت قطة.